A vartovo, i ngatngat, pi, aumana tavui ra mana bul diata ongor tar kadia mana bul pi diata vana ruk tar tana. <hesitation> A vartovo bula i, i topia pi a lavur tarai, tarai ma tutana diata, <hesitation> diata pait ia ba diata vana ruk tar tana tago, <hesitation> na vaboina ra kini tara balanagunan, na vaboina ra bartamana, kini na bartamana, bai vatur vake ra vartovo i matoto, matoto ra uluma ma i tale na, na, <hesitation> na vaboina kana kini, a kini na bartamana, a kini tikatikai tara, tai tara mana bea u barmana boko na va boina koum kini mana vaninareu ure ra kini na bartmana namur. <hesitation> A vartovo bula i manga topaia i data, da, da a tutana mara vavina dir pakana tana, tago, pina na maravut u bula ure nilaunure namur, nilaun na barmana ba u, taulai barmana ma u taulai bana u na papalum. Na, una kap ra mani, mau na vaboina kaum kini na famili me, na u boina bula ure ra, <hesitation> a nilaun na na, na, na, turbat ra mangana nilaun na, a biavui tara balanagunan. Damana i, i ngatngat iat pi, a tutana mara vavina dira <hesitation> dira pakana tara vartovo pi dira matoto. Aulu dir na matoto, ure ra mana kini nina na vana ruk tar tana tago ra nilaun, tago ra nilaun ati rapia.